جنت راح اختار انشتاين لأن وجوده كان مصدر لتغيير العالم جنت راح اختار انشتاين لأن احس انه هي شخصية تاريخية بارزة جدا جدا و كلش حابه اني استمع الى استمع نصائحه استمع لذكاءه الي هو جان سبب بتغيير العالم.